Më parë sa të zjesh thjerrët ka i lësh një notat te një kardharun plot me ujë se ashtu ata buhen më të njomë e suparjën ujët e bashkë i vu ca kripë, ditën dopu i lë të zyesdh pë’ një skaj qëro e pran si sos i vu një pikë lënk, ca karote e ca qepë, se ashtu ghrançaren e marrjën shumë ghustë.